<hesitation> Marika tomobile haiko zao ai: <hesitation> Hyundai, Mazda ai, Toyota ia, Peugeot, Rénault ai, <hesitation> BMW ai, Volks wagen <laughs> ai, Opel ai, Ferrari ai, Lambourghini ai, Haval ai, <hesitation> Ford de <hesitation> Mitsubushi.